איך וואסער מיינע פלאנצונגען יעדי צופרי. יעדע צופרי גיי איך ארויס אין די זומער, איך וואסער עס כאטשיק איין מאל א טאג.